Othewa yo yene oyo oshinima sha simana moku kalamwenyo kwetu ngaashika kongaashingeyi. Molwaashoka othewa ohayi longithwa nomikalo dha yoolokathana. Othewa ohayi longithwa okudhipaga oobahiteli. tashiti omakako ngono haga kala geli miinima nenge nditye miikwatelwa yetu. Othewa ohatuyi longitha nee natango oku yoga noku opaleka omalutu getu. Tashiti ongaashi nee tuli muuyuni mbuno owa pumbwa okwiiyoga opo wu kutheko kehe o- o- onyata yili kolutu loye opo wu wape okwiinyenga ngoye wuye pokati kaantu. Tashiti oshitiyali. ouna okulongitha othewa uuna to opaleke po- pelugo lyoye. Ngele to teleke ouna oku longitha. Othewa ohayi longithwa nee oku yoga uuyaha. oku yoga oombinga. noku yoga wo uusindo. Uinima mbu hawu longithwa oku lithwa. mbu hau lithwa hau kwatithwa iikulya ngele yuukita mokana. tashiti othewa ohayi longithwa ooo wu dhipagepo Omakako agehe nga geli gelipo. geli miikwatelwa yetu. ongaashi onenge owa yogo iiyaha nenge iikwatelwa nena. ndele taoyi tsikike pehala lyontumba opena ombepo tayi pepe. Tashiti ngele ombepo oya pepe nee ohayi eteleleko omakako gamwe kiikwatelwa. Manga inoo tameka oku kwatelamo iiyaha mbyono owuna oku kala weyi yoga tango. taoyi yogitha nee othewa. Tashiya nee nando okiinima mbi mwa kwatelwa ii- omakagadhi. omakagadhi ano omagadhi ngeya hagazi ngaashi moonyama ohamu zi omagadhi ngeya haga hekele. Tashiti oshikwatelwa shono ngele osha hekela omagadhi. omagadhi ngono nenge owuga yogemo nomeya omapyu. itaga zimo. Ashike ngele owa tulapo othewa. unene ngaa othewa ndjo yombundu ndjo. othewa yombundu hayi yogo po omakagadhi ndele etaga yelepo thilu thilu. Tashiti oshinima kwali sha theetela omagadhi ashike ngele oweshi yogo nothewa ndjono yombundu. othewa yuusila ohashi yele nawa nawa. Takuya kothewa ndjono haku tiwa ekoha. othewa ndjino yekuma. othewa ndjono oya za nale. ashike othewa ndjono ohayi yeleke ngele otashiya nokuli piinguma yomondjugo iinguma mbiya hayi yala pevi mondjugo mbii Ngele owa kutha ekuma lyothewa ndjono yekoha ndele toli takeleko nawa nawa etoyi tutike ngaa nando ominute dhili ndatu. eto keye wuyi yogemo. tashiti othewa ndjono ohayi kuthako ekako alihe. Tashiti oshi oshinguma ndele tashi yele sheke sheke sha yela na nawa. Takuya nee kothewa onkwawo ndjino yomeya. othewa haku tiwa oyiiiyaha. Othewa nee ndjono ombwaanawa unene okwiiyoga. to iyogo koonyala ngele muli poku lya. Tashiti to iyogo koonyala nawa nawa nothewa ndjono. tashiti othewa ndjono otayo longitha nenge ino isimula nomeya gamwe gelipo ga yela. othewa ndjono oyili nale nawa. oho iyogo ashike eto itheta koonyala. ngoye eto tameke oku lya. Tashi ya natango kothewa ndjino hayi yogoko oongaga ngaashi oshikutu ngele osha ningilwa nande ombinzi. ohaku tiwa nee othewa ndjono ohayi yogoko omakako agehe ngoka geli ko- koshikutu. Ngele otashiya nookuli kiikutu iitokele. Ngele owa tulamo othewa ndjono momeya mono. toyi pilulilemo nawa nawa. sohikutu etoshi tulamo. etashi kala nando ominutte. ominute dhili nando ndatu ngweye tokeya wushi yogemo. tashiti oshikutu shono ohashi toka nawa. tashi yele naana sheke sheke. Opena oothewa dhomaludhi ogendji Tapuya nee othewa yomolutu ndjino yomeya. Othewa ndjono oyo naana hayi kuthako ekako alihe. Nando owuuhale ngaa kutya anuwa okwali wa- okaana kwali taka dhana ohaye ndele sho takazi hono oka vundakana nawa nawa omutse gwa tsima ku wete kutya shino oshipala nenge oompadhi. shapo ongele ka yolo eto mono omayego. Tashiti othewa ndjono yomeya ohayi kuthako oongaga adhihe. Toyi takele nawa kokavaasa. ndele toka yogo moshipala mo. ndele to tula naana natango konete. Onete ohayi yogithwa uunona opo wu kale wa yela. tashiti okanona oho ka yogo nawa nonete nothewa ndjo yomeya. ndele toga tileko hono. uumeya andola wafa wa yenya kashona ota wu kuthako oongaga adhihe. Tashiti othewa oshinima sha simana lela ohashi kaleke omalutu getu ga yela. tashi kaleke omagmbo getu ga yela. Omagumbo ngele oga luudha ohatu longitha othewa. othewa wuna oku kala weyi tula kelapi nenge weyi tula pevi ndele to thengathengapo nawa nawa noshikombe. to yogopo nawa nawa ndela pokuma tapu kala pa yela nawa etapa monika nawa. Nokekuma ho etaku yele ngaashi omagumbo gopaife. omagumbo ogena omakuma. omakuma oga yela omolwa ashike othewa